أحيانا أشتغل علي مشروع يتعلق بتطوير محتوي تعليمي أشعر يعني بحماس تجاهه لأنه يهدف إلي مساعدة الناس أنهم يتعلمون مهارات جديدة ويحققون بعد أهدافهم وأحلامهم، أحب فكرة إني أكون جزء من رحلة تعلم الآخرين وهذا الشئ بيخليني أشعر أنه بيكون له تأثير إيجابي علي المجتمع، في المستقبل أو في وقتنا الحاظر.